Ishi ghe anun nne mbiakpan uya isom igwe after anun nne mbiakpan uya isom anno obie ajah aya isam ari idimi isom azab isom akwe afene izom afob afob akwe anub igun anab igun awe akpa annang <hesitation> amang mme agun igburu agun igburu akwe awom me awobi mma ishighe igburu inik igburu iniki annang ugban aje ozom agogi ime afene agugi mme agugi mme asuk mme arem mme ivighene garri ivighene guno nwo agugo agho agho nwo anye anna anye ubuo ashi ashi ashi mme ghe odam me garri a gun akpa kpa irimi ishiga anugi imme anugi mme akwe agogimme agogimme akwe awok awok nwo ashi ghe uso okwon ikanni ashi-arem ogi asanga adim arem yebere isan dima afob mbianah ashi agun ishibi ishibi ishiga akpeki mme nwo agohigo nwo awok awuk nwo anini oven otham ozom igonigod nwori irem mme irem agon atu ethok ethok akwa ase mme inuk nkwa ase mme ghor ozoi nwa amang mme akwai iviam akwai iviam. Arem uget arem uget agabm mme akwa mme adanha agabim agabi mme ishi ke egbi omed amme idimi eshiga akpab mme are oven othom ozom igori gord nwo ari nni rem ke otham ozom othom ozom igaha othom ozom oven igaha oven nhee ari nni igun akpa ifa awe akpa kpa ishibi iromi oven gwod ari tun mme ozom ari gun mme ozom oven igaha oven ire nwo ari je irem ke ozam ishi urem uget nwe nge abhe nna arem uget akpad mme kpor kpok aja anud afob mme aja adimi ekpan kpange aje ishik aje ukoho aje iviam are oshigana kpor kpok oven mme gwud igaha nne uget ineb mma ava aduk ethok ethok amang anno amarmg erima annang anne nah amang mbiakak anu aje ozo nnun athok ethok athoki mma akwe a bhe akpor ivai nya akpor nyen akpor ivai nwi inebi nne amang affene amang afene abhe atongo mme ashi ren otah nwo azagi ke ren umang mbiakak amme abhe aja akwame abhe akwa mme akwe egbi nwo abhe arem mme ke ekwe kwa nga abhe asie okwon ke <hesitation> uget annang ethek amang ase okwon aga agima akpunga mme akpangi mme eshiga inori ke mme isam ava Akab agad gbu akab evian gbu akab shi agba gbu akab onoro kpo gbu akab obin gbu ava akab obuna atha akab iroma aremi mme isan amma agburu gbu amme anye oda ah othai ummang egburu gbu enwe ugod umang mme ukpor uje utongo obodor amme zangie ozom uvu ukwa mme gwud uvu ukpor mme uwan isab mbian ujak mbe kejaga aje jakye uget ate wani ikan agwok obudo wani ikana akwok egburu gbu anna ammang arong amme othai ayo gba uvu mmang mbian amme mma avan ame abhe oje jak ozom abhe akwok ugom abhe ation ugom mme kpor kpok ava animi ghe uget <hesitation> ugom uje ukwai aba inimi umang ugom amme gwud utem jai se ikwa ibub ibub uje umang ugiro aye igbon idangi then kpa odai ayo gba uje mba jaghe ozom ke egbi <hesitation> inori nne yene azam inik mma uje ufe azam ufa mme gwud avum avum nkana ika ogbonk aja agibara ozom ikwa ifanga ikwa inuga afame kpokpok afa mme kpor kpok mme azam afa mme avigara efia esese amang mbian ayo aje anum ase mme ke etho ke etho ke etho ke etho ke etho ke etho ke etho ke annug ase mme kpor kpok isan annug atonho mme afene ren animi mme ke owoi ije ito ntak owoi ito azam imara kpor kpok ari mang animi annung mme animi animi mme akwe Ava shi ge ozom ajik igbad umin adigere edom arh kpor kpok kpor kpok akwe ike ke igboi idanyi kpa mma anim nyen mma mbe ase ghe ngbana ishie egbi ozom ari igiam egbi irem ebe ofe zob mene jeni anno bana aje ikpod ebe abe akpod ebe abe amang igom amang akwai amang uda ewonini amang arem abhe akpek uda ambe anim uda abe jajek ozom jake eduk inib ose abeh amang aje ebe abehi ashi ebe abeh amang mme athok abeh athok mme akwe ishe egbe ebeh aba agan obodo za akwon ododo sogo ozoi obuna jce ozoi ofe ugbani ivai ke igbon egbi mani idim ememe abeh adim ikpek uda abeh akpek uda jake ebeh afene nkwa ase ke etho onyong nko nkwe ase erima aged mbiaka nkwa ase erima aged onne akwe ase erima aged erima nkwa ase arima aged oven enwe <hesitation> akpek ishibi ebeh amang mme amang agugor aye ozom amang arem okpogoru amangerima annang animi annang dim amang uda ewonini amang anim ke uso okwon anwo anim uda ewonin nie jak use okwun animi mme emime me igbon idongi anim uso okwon ishi ke egbi ikpe nyo mme ka awak uda enwe aman animi anmang oven enwe kpor kpok amang igon <hesitation> egbi ozom igon onno nni ibia nta ke egbi ozom ame ke igon ame abah agad ire nhye ase ke ren ewe ike irem egbi igaha egbi nwo othom ozom ishi anne ah anne ah ame agaha onno uso mbe awob nwo mme. Atene mbiaka annu aje evang atene mbiaka annug aje evan afene mbiaka ate wan nyo gam onno onno gham ke ngan ngeri mme onno odum umigi udo are mme umang kpa duduk ishi ke onno ikpanga izom onno ukpan isomm ngaha nwo ozom ire esimi anye anne anye anne akwe anye anno mbeh akana wo nna akana wo ge ozom nte wan ewen wa ekpe edik nwo nim wo mene wan obie egba nni wo mme anno mbeh adat wo eny aje aje evan anyen bhe azom ntaga abhe ashi oven ineb nne ayebe ozom ge egbi ke egbe akwa anyebe ozom ari samme mbiakpan nne gbo onne anye ozo sa anno akwam azeb mme anno akwan ase akwe abeh adimi mme etu tun ke egbi oven nne ofe inai ofe itad ofe itad je igaha nwe annug anya mma isom anya mma igun oven gwud edim erem kpa nge egbi enwe owoi ire nwe ka akwon oven amang igburu akiba ikwon ke ofe ugbok igaha nne ogbud ifa ma <hesitation> ogbud idai ibum ge ozoi igburu nni ineb ogbud ugbu idu uyen ke ozoi igburu nne ineb ugbu ugbud ithai obum ge ozoi igburu ini ineb ugbu idan iburu ozoi igam otu wo adob urina ge man igam otu amang ethok ayo atun mani ite mme igari uei rem gari gari irem otu ozoi igam otu wo atob ugbud mani ikiba ozoi <hesitation> ineb mma mme ethok ikwa mme iku bim ibin ibin tip enwe ikwa mme ibini enwe ire saga ozoi ofuk mme afuki mme akwe iyinne mma ethok enwe ifi igaha anyo aka arem ikpo ethok amina ava arem ikpok ethok anyo nge igaha nne igbere mma inye wo ethok enwe ethok isuno ikwu kure. Enwe arem igbok amme enye afuki mme agbono nsod afuk mme ineb ineb se ijene akuri gor nni ifuk ifuk jak gbab ini ifuk ifuk gba ehtok ewe ije ifuk ifuk gwod mme eviang ifuk ifuk obuna ifuk ifuk agad nne ifuk ifuk obun ifuk ifuk iromi ifuk ifuk but oven igaha oven nwi ije ge ethok ate san awani igam nge akpem ashi ijie ethok akwa rem but oven nwo ije igburu igburu egbi igam igburu obie onne igam igburu onno odum igam gbe egbi akwani mme ka kwon mme ge egbi ku kwon ka ke igburu igam ozoi nwi ini ima igburu ozoi nwe ima igburu ozoi nwe ima ighura ushi gbua agbu <hesitation> egon igam mme osai mme igaha igburu akwoni mme ghe egbi akwam ashiga mme shishina anib mme shishina isuso mme igburu anib mme shishina ovai ashi mme uru amme ashi mme ghe egbi igaha egbi igburu adoki mme inyen wo oven nwo asuno igburu ari je igburu ke echi ke echi aje ighuru gburu ge ngari aje igbu nke eyaeyai aje ogburu ge ari irem azak am shi igburu ghe ebere be ashi igburu ge otu ariigam igburu enwe igaha nne mme igburu ekpa ege gwud ari mang mme irong iko koi ishi ika mme ivun uwan ge egbi ikan igere arem sesan Mbian agim fu anyen nugor oven nwo ewnim nshi man nnugor ighuru wo ayari ari man mme isuk amang mme irem ngari fumme ghe kpang kpang amang mme aje afia seme ghe oshi amang mme aje afia anug aman mme aje abhe areb mme amang igbune enwe aje afia abhe areb mme ayai mme ayai aje afia abhe areb mme aremi mme eberebe abhe areb mme onno nna mang igbura igburu unuk onno nnu man igburu igburu akeb mbian ame nkaled onno nnu mang igburu igburu urem oven iguha oven onno nnu toye aziza ke afia uvud mme mgumi gura onno aziza urem eberebe ke afia uwuk mme ugura onno nnu man igburu use mme ke ushi anno areb mme onno nnu anang igburu urem ngarri ugara iguru igaha igburu igburu idak idak but ozom nwa amia azeb mme akwam azeb mme ke egbi anya mme izam igburu ke ogbordum nne ineb igburu ke ogbordum ineb amang igburu aje ke ogbordum mme ise ame irem vioro vioro vioro vioro vioro vioro anno ava ado atte <hesitation> gbon isu oven ewie irem mme nni but mme ogbordum wo amme igaha oven wo ogbordum igaha asuno mme ikwon igburu kwam adimi mme ke ofe zob mme jeni azebi mme kpor kpok anya mme izom kpor kpok izan afob mme before ofe jeni ofe ivai afob mme otu enw ito ito echo akwon mme igburu annab mme gwud annang enyen mbian abhe akwai mme ogbe igburu kpor kpok annud mbe amang ise igburu ikum erok erok igam ise igburu nga akume akume shiki shiki shiki mme awo inebi kum ise igburu nne anno ure ikumi ise igburu akwon mme akwon mme gwud <hesitation> annud ava dimi mme iva iwob bhe shishina. Iwobhe shishina ita ose enwe ita ose enwe mme oze nwo itun ivun atuni mme ivun amang igburu ase igburu agim mme ivun emme amang ise igburu ajin ke ivun eme amang ise igburu ijim ke ivun eme akwe amang ama ose ata mme aje ikpaga ayo but ume ewe mbiakpan akwon ke ozai idangi ineb nne awob mme awob amang ibid ase mme ke ogbu awob mme anno shin nne ozom enwe gbo onno itu shik nna arnung aren nna awob mme ozom agim izam nsim nne ayo ovai ije ozom awob arem nnang anang atheresen ke igburu arem nnang anang atheresen ethok arem nnang annag atheresen obuna arem nnang anang atheresen ugom ugom iwom ke idok ke oven nne ofe zob mme jeni ugom idim mma ewob enwe iwom iye ivum ke egbi igaha egbi iwomi kpai nna abe atene mme ugom ethok isong ekib mme nge mbian mbiaka <hesitation> mama ugom ewe iwum mma igbon idayi kpon ugom mama azam azam ugbud ite ire azam ineb gba nge ugbud igam ideb isara mme nge azam ijage ize aka akiba ozom anyo awan mme ajikene urum gbok mme ugbegem azam ito iwum dina ashini nne yene yes azam ire ke ewuwom iwum enwe mme kime ava annang amo ngba ava afa mme ke etho ke etho ke etho ke etho ke etho ngim ntu tun vai agam etho ozam enib mme zob ngam etho azam enib mme avai ambe gwud mme ke igam ireme but ate ozom awobi ineb ineb oven nwo ije ke ozom uru amme ashi wob mme ineb ineb mbiakpan ate arem odom ashi oven Arem odom ashi ove mme nge mbiakpan asa mma arem odom ashi oven anald uven ashi uru odom arh wan <hesitation> arem moo ate uru ame ashi azeb mme ke egbi azeb mme ke egbi akwam azanga mme shishina shishina amie ibibire ozom igburu igburu mme shishina ethok ethok ethok mme shishin n ugima mma akpa kpa ugam mme irom ugam ma ishib inya mme